طبعًا أفضل طريقة لي لإنهاء يومي هي كالتالي، مراجعة اليوم بحب آخد لي لحظات استذكر ، وأراجع فيها اليوم <hesitation> ادون الافكار في دفتر الملاحظات <hesitation> اخذ لي خمس دقايق للاسترخاء سواء بقراءة كتاب، أتواصل مع العائلة ،والأصدقاء وأخيرًا التحضير للنوم ، طبعا بعد -تمم- تمارين التنفس والتأمل.